naman yaa ralle fuledi anasemei wamishda sharee dalot ketti annin haan wamte hinbekka ammotu diko shugulit ankabe taka hindufne ammmotu ralle fuledi anasamei wokti dibbi waatin shereket wolin jiraa dubata ana aratan annen diko gar ijeme, ralle fudedi dub anasemei wou hiisheinii barre dibbi mal dibbi wollin jirra worabbin fed.